Tsy tafavoaka aloha raha amin'ny maha-olombelona izany a, fa dia mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba hitsaharan'ny ranomasina, fa raha hoe efa saron'ny ranomasina izany ny tany na hanao inona ianao na hanao inona tsy ho tafavoaka velona amin'izany intsony ny olombelona fa dia Andriamanitra sisa no angatahana mba hanatsahatra ny ranomasina